ס'דא אסאך פייגלעך וואס טאנצן אריין אין וואסער צו כאפן פיש און די וועג וויאזוי זיי טוען עס איז זיי זעען די פיש וואס זיי דארפן פון די הימל און זיי טאנצן אריין מיט זייער קאפ ערשט אריין אין די וואסער און זיי געבן א כאפ די פיש און פליען ארויס.